afa mandeha a Rosia agny koa nareon zay da tsy azonareo atao ny miarahaba olo af ambaravara anareo da lafa hiarahaba olo koa nareo zay da ome azy agny i tana igny ho fiaraba azy.